Kraana om peris tähtsä asi ehitämisel. <hesitation> näütüses pilvelahkjit om väega pall'o parõmb kraanaga, säändse häste korgõ kraanaga ehitäq, kuq koskilt maa päält.